Ta ini ná itndiko ha kinguiti xhiti ngué, té nguixhi xati nuni, xhikoneti nruchi xati trigo kaxhi dama kaxhiti ndó, kidanguati takati ati ditá neneyuni niti xayo'ó ñó na iin fruta ihó note kuanti, xati hé ñu kidati un dade deti nó ditaó dedeti no fruta ña ajan dakidakuiati texaña kinina diin dani kiti nani koo koo ta yitaina xa kue konuti no ké koo jun na kayiñati xhi nute ñakutu ninuna nu nguano okuno nani linxhi ñadi nrida kiti ña diku xatuti na xhi ngué na ndita ininati.